மாம்சம் உண்ணுதல் என்பது ஒரு சிந்தனையில். இருக்கும் பலவகையான கேள்விகளைக் கையாளுகிறது. சிலர் உணவு அடிப்படையில் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள். இரண்டையும் உணவாக சேர்க்க வேண்டும் என்று நம்புகின்றனர். ஆனால் சிலர் மாம்சம் உண்பது பிரபஞ்ச மற்றும் வாழ்வியல். வகைகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று கருதுகின்றனர். மாம்சம் உண்ணுவது உணவின் தேவைகளை. நிறைவேற்றுவதற்கும் மரபுகளை காப்பாற்றுவதற்குமான. ஒரு வழியாக இருப்பது சரியானது. "